إذا كان الطعام عالق في المقلاة أول شي خليها تبرد شوية وبعدين حط فيها ماء دافي مع شوية صابون، أو أي سائل وبعدين خليها تنقع شوية، إزا كانت هناك بقع عنيدة متلاً استخدم أداة تظيف ناعمة مسل الإسفنجة متلاً أو سلك.